في أحد الأيام، عثرت قطة فضولية على قل- قلادة سحرية تحت سريرها، وعندما وضعتها حول عنقها شعرت بقوة غريبة وبدأت تستطيع التحدث مع الحيوانات، فقررت استخدام هذه القوة لمساعدة أصدقاؤها في الحي وأصبحت قادرة على حل مشاكلهم بفضل بفضل القلادة واكتشفت أن التعاون والصداقة هم السحر الحقيقي.